دیوار وچ شگاف نوں بند کرنا اک آسان کم ہے۔ جو کہ ستھرتا اتے سُرکھیا نوں برقرار رکھدا ہے۔ <hesitation> اِتّھے ترتیباں نال اسی آسانی نال شگاف نوں مرمت کر سکدے ہو۔ سمگری <hesitation> سپیکَل پیسٹ یا پُٹی، سینڈ پیپر، پرائمر اتے پینٹ، پینٹ برش یا رولر۔ گلوز اتے سیفٹی گلاسز پہنو، شگاف یا آس پاس دی سطح نوں صاف کرو۔ اتے گیلا ملبہ ہٹاؤ، پُٹی لگاؤ۔ پوری طرح نال پیسٹ نوں دباؤ اتے سطح سمان کرو، سکھن دیو۔ پُٹی نوں کچھ کنٹیاں لئی سکھن دیو، اِدّاں تے سماں لگ سکدا ہے۔ سکھن توں بعد سینڈ پیپر <hesitation> سکھن توں بعد سینڈ پیپر نال سطح نوں سمنتل اتے چمکدار کرو تاں جو پینٹ لئی صاف سطح بنے۔